<hesitation> أكيد <hesitation> أفظل إني نكون أكتر ذكاءا من الشهرة، لأن الشهرة <hesitation> شي محدود، لكن الذكاء شي غير محدود، إللي هوتجدر فيه انك تطور من نفسك ويبجى معاك ويخليك جادر على اتخاذ الجرارات <hesitation> الصحيحة في الحياة، ومواجهة الصعوبات مواجهة التحديات، <hesitation> لكن الشهرة شي يعني طابع في زمن معين أومحدود.